Le patalon ndraiky misy karazagny maromaro, misy pantalon slim jean, regny le fandesigny miasa fandesigny mianatra, misy kara somary matriatriàka regny igny e regny fandesigny miagnatra na fandesiny mande bazary fa misy le mihaja regny igny regny le sady tsy jean izy fa mihaja regny igny regny fandesigny mivavaka na fandesigny mamonjy lagnona, aveo aminjegny iny misy koa le malalaka regny igny ôhatra amy neny vaiavy zao misy le hoe palazzo de zay.